Tum a ͻboa ma itum ihu obi n'adwen na mebɛfa osiandɛ sɛ menya dɛm tum no a, ͻno sɛ obi rodwen biribi fa obi ho a, mutum muhu na metsia nyimpa kor no a wͻrodwen biribi afa no ho no mma otum fa kwan a ͻbɛfa do a ͻnnkɛfa no ato mbusu biara mu. Nyia ͻrodwen adwen bͻn no so, mutum tsia no ma ogyaa dza ͻreyɛ no. Ne dɛm ntsi, tum a wͻdze hu adwen na mepɛ.